Saka ihimese ihimese ihimese, pada akhirnya saka mo rumah tangga me wase sauwe laisata em tehe rumai <hesitation> tapi mtehe rumai sainati lontehoru maisa tetap sak adat ye so om, <hesitation> adat ye so om tam sa tam, adat ye tetap sae so om, <hesitation> naesa saka dendao? <hesitation> odenda <hesitation> adati lo yale o'una sahu raranao, rara adatiyam sahu sahuweru le <hesitation> jadi anosia apiuwa ilau itemperi le isa isakaru mae, bukan nene i alana rumai tam, isawa me na sai saka sai, sai toma sai, yalem susah, manehi ehu ei liei ya'u susah ye limane yeu ei li ei, ise me? Lewema taneei hidupe pason me riyo, mo kalu hidup i matasiri rumai, sa bisa tam makanya papasi anase omakanara retumata dari pada omakanara harta, harta somakanara harta yae oharus makanara hitumata, na saka seina mane, mansia sia manlima liam na saka saka <hesitation> papao mamao mae, <hesitation> sebab ama'u ra'ao tapi kalu ama ahiyata seine li em seine i uhusiaem, lo sebab mahiyateo, mo kalu oroe mero pepesi anase oroem mesa harus sakae roroe lou sebab oroe na me masa seina mane bisa yonayem, tapi kalu ahiyatesareriya ra tam Kahinana bianiya si me si opesi ya kahina tawawene niya loremesa amane <hesitation> amane si si tanggulangi re re anggaran lo'o amanahelu me ni amruain, jadi bukan nai inae amaruai tam pemesa amane, jadi taneiyaro me sa ta'anei amana jadi setelah isa aute as taam wana isa ye tamlo'o i amruai reisa tamlo'o senanai asalan, saka ni makakaya saise i otiyei saka uhiti elumau papao, mama, ino ne yauhetau ye hotiyeu, <hesitation> kalu otiyeu sa berarti saka yaum laala pihak manuwai sakai aruwelo pihak mahina, <hesitation> pasasui huwame taneo <hesitation> pasasui huwame taneroe roe, elau inaya mai si tala'e le'e san berarti atane ituwehelu, <hesitation> ituwehelu me sasaka lo'ore samusiya adatiyao, <hesitation> saka inai amairu nayanase putuahonte, asuate me sa'a mai, <hesitation> lalu i asawai isahu aaisa ise Berarti harus ni saliu, <hesitation> iharus ituheita ni saliu sebab <hesitation> iremomure asawa alalewat ini aai le jadi harus ni a ai ni saliu. Lalu kalu i lau asuriate putu ahonte me kalu asaeru ya si tam bo riseapalo tu helinni, heli hatai no <hesitation> andai kata heli hati juta husasa se, <hesitation> tai asahuweru men yo, jadi asahe ehuweru jadi nanti <hesitation> lapi lapisi ya asuriate putu ahonte nemai ni ni saliu, berarti juta hutusai sa'a woi juta hutu rua <hesitation> i sa'e yaru sa'a ruasi asawasi menyo. Setelah ruasi si asawasi saharus si sinikolama adat helu, <hesitation> nikah adat ye roe roe matane en, nikah pemerintahan, <hesitation> nasaka na saalo masasawaleo sebab <hesitation> kali i asawa yo nikah tam sa naopa, to? Ka se me? Jadi, ipahutua anao saharus iyoti amaiya inai bukan <hesitation> ipahutue puta ito inai yo amai tam sa tam seng boleh, semese yam bisa tam, harus iyoti inai, papa ya mama <hesitation> re me matane sah, <hesitation> remesa masasawale re meri yo <hesitation> Yam moite kalu mouweya malakulu na sena si asala, kalu siasala harusi amuruwaina, i amruwai nusuweyo pe nisale ine ni saleine unani saleinena, jadi saka amaneye siunan saleine, nalo'o i amruwai mesa na remesa tamlo'o tingkat nai asawa men yo, <hesitation> berarti i am ruwai na. i am ruwai opemesa ituwei opemesa ni hulane isa, sei anura ute ute, oyear na itunoya pariyoawaritan, wera ute ute. Jadi selama hulane isa me sai hamera ute ute turus me riyo kasibi ute, mareresei ute, yane pun juga iute, ni inane ni isa karabasa, inane biasa ritam <hesitation> ipake ni inane mesa ke karabasa. Jadi saka ainai me saka i eiha karabasa lo inana, lalu ni ni ohine nesa ne nalo asona, kanai litine asona sai harus pake ohine, jadi ituwope me sa ni hulane isa me sakai anuwera ute ute me laipora ai, ipora ai se tam hulane reisa him tendesei suawamana helu ni, ta'i s'uyoro ero Jadi, kalu ilau pa'aloto hele me sa saka keluarga, kelaurga lai ilouwo, <hesitation> ilou yam alamata imata imata imata imata imata na saka na ke elaini pa'alutu helu merio, sebab ahiine paaloto helin juta hutu rua <hesitation> juta hutu rua berarti keluarga si sihaileu leuwe, yau umatai <hesitation> keluarga yamalama tai matai na sakai ise amama lia non min ni helin no <hesitation> se me, jadi ina lawatumata lae, manuwai, manuwai tu mata la'a, mahina ni tumata la'a, <hesitation> remesa saka setelah ruasi asao me se harusi anauwesi, i anauwesi me se sekai yana sei inati, yale kalu yale manuwai yo saka ko omhiye, mahina ni tumatae ali re asu lau laiyere manuwe, lai lai retumata. Bukan hanya moruam maluwai rumae mane tam, ruam alowa'e, keluarga la'e laue layere, re asu manuwe, mahina pun demikian, siyale le'e saka asao asao asao weiya <hesitation> manuan mere yalau asuwa yare pu laiye lapesi retumata le'ena na sakana, rumah tangga me sakanae <hesitation> bahagiao, mo kalu tama sa rumah tangga saka sanang tam